Türgü om ka üts väega suur maa. Ma ei tiiäki, kas taa asus Aasiah vai Euroopah, aga ma kujoda ette, et vist Euroopahe jääs. Ja sääl om sääne stereotüüp, et inemiseq lätväq sinnäq <hesitation> egasugutsit lõikuisi saama.